മേധുലു ന ശക്ഥി സ്പ്രിഥി ഓക ഗമന ഹേഛ്പേന്ദു। കേല്ദു ബോജന ഉപകരി അദിപ്പുന്ദു ഓമേഗ കോബ്ബു അമ്ല। പന്ദയേതേ മീനു വര്പുന്ദു വല്നുത്സ് വര്പുന്ദു ഫ്ലക്സ്। സീദ്സ് ഛിഅ സീദ്സ് അപുര മേധുലുഗു ശക്ഥി കോരുപുന്ദു। നേനപ് ഉപ്പര <hesitation> ഓക മേധുലു സുദരനേ। മലുപ്പര ഹേല്പ് മലുപ്പുന്ദു ഹേഅല്ഥ്യ് ഫ്രുഇത്സ് പന്ദ। തേന്ഗിന കൈ, അവോചദോ, അപുര ബ്ലൂദ് ഫ്ലോവ് ഗു ഏനേര്ഗ്യ്। സുപ്പ്ല്യ് വര്പുന്ദു ഓക <hesitation> നുത്സ് അന്ദ് സീദ്സ്। സുദ ബദമി കത്ലേ കൈ <hesitation> ഓക വേഗേതബ്ലേസ്। സുദ പലക്, മിന്ഥ്യ, ബീത്രൂതു, ബ്രോച്ചോലി, ചര്രോത്। ഫ്രുഇത് സീദ് ജമുനു, ദ്രക്ശി, ഓക പപയ, ബനന। ഓക ദൈല്യ് ലദ്ദു മുജിലോത നീര്പരോദു ഓക മോബിലേ। ത്വ് ചോമ്പുതേര്, ജസ്സി, തുവരബല്ലി, ദൈല്യ് വയമ। മലുപ്പുദു യോഗ മലുപ്പുദു ഓക മേധുലു ഛുര്കു। മലുപ്പര ഹേല്പ് മലുപ്പുന്ദു।